Min kaa miɗe waawi ɓande misaalu Aamadu Hampaate Ba e ley finaa tawaa ɓiɓɓe Afrik… Nden non kanko o gollii hen sanne. O waɗii duuɓi makko fuu binndi muuɗun. O windii, o ŋissike ŋissaaji muuɗun du.